Menurut awak makanan yang awak senangi di sikak tu dian, ngape dian karne lemak dian tu, dan harge dian di sikak mahal, sikok dian tojoh poloh ribu men di sikak, men di dusun murah sepoloh ribu paling murah kalo tojoh poloh di sikak sikok dian dapat cuman, tu la paling murah tojoh poloh ribu tu. Meli dian di sikak di depan jec men dak tu di jalan godean banyak dian. Men di dusun tu biasonye kite kalo ade batang dian tu ngadang dewek kalo makan dian, nah men dak katek kite meli, men ngadang dian tu datangnye tiap pagi, kite besangu nasi kan ke bawah batang dian tu, ngune koset kaye kite nak ningok api gi banyak nyamok biasonyo bawah dian tu, nah men kite nak te malam une be te belor untuk nak la dian tengah malam gi, biasonye dian tu malam malam banyak uman ape lagi angin ujan le ujan lebat tu way banyak nian bawah dian tu uman, nah pagi- pagi kite baru balek ke dusun, nah dian tu juge men di kite ngadang dewek kan pacak dibuat lempuk dian, gule dian, tempoyak tadi, kalo di sikak bare, wong sikak juge dian tu nyium men munyium dian tu ade yang pening kepalak ni, kalo kite dusun kan ye buat kopi, kopi dian tu lemak nian, nah kalo di sikak dak pacak nak buat kopi dian tu, wong sikak de katenye mabok makan kopi dian.